Bon newoselandee en duu, so a ƴeewii eɓe ñaamaa kulle cahaaɗe en, kulle ɓiɓɓe leɗɗe. Kulle ɗee, ndefuuji ɗii ceerataa sanne sanne koy. Ɗi fuu iɗi nanndi nanndi. Jonnoo, mi meeɗay yaadee leydi maɓɓe ɗi. Jonnon ley anndal an, dow jonka net, ɗun ni e honomun cifiimi.